ऐलेन्दत् थन्द हेदु सा, ऐलेन्दत् नाम् तो एके नकुअ, ऐलेन्दत् तो कि होइ थन्द तिमे बेसि थके। अरु तत् बोरोखनु पोरि थके किन्तु घरमे त इमने त नहैदेइ अरु तत् मने बोहुत् कम् होइ जे शून्य देग्री चेल्चिउस् के तलद् हेदि जब कि कोइ बोतर् जब। अरु बीस पाँच देग्री उपरत् थके घरम दिनत् अरु तत् कि होइ बोरोखनु दिये थके हान् बोरोखनु इमने त मने बन्धनु नहैदेइ। अरु गुते बोत मने अक खन् हेदि होइ थके च्लोउद्य् होइ थके अरु त कि होइ बोतर् तो जिति हति तिहसि इन्जोइ जै बोतर एकु मोहिम। भोतर मोहिम अमे दध् होइ बोनो अरु केन्द बहर् बोतर मोहिम तो एक्लम् बेलेगे होइ जे के तिअ बहे रोदु दल्, ए घरम्, ए थन्द, ए हेरि, ए बोरोखन्। तेमेक् बय अरु त ए बिलग् जेगत् हेरि होइ अरु, बिलग् बिलग् तैपद् बिलग् बिलग् हेरि होइ जै अरु।